Mi yiɗi njanngingo himɓe ko yiɗi cigadam haa duniyaru ɗo. Be waadan goletibe, be waadan du'a, ta e yoofa Allah. Be jooga Allah be joongo didi, be waadan <noise> saadaka. Be be waada ko voodi pat haa duniyaru ɗo.